Boshqa sayyoralarni mustamlaka qilish axloqi savol tug'diradi, chunki bu bizning sayyoramizga bo'lgan javobgarlikni unutmang deydi. Lekin insoniyat omon qolish uchun yangi yashash joylarini izlash zarurligini ham o'ylash lozim.